Yalle e wodi wakkatiji fu tokki a tawi habaruji. Gonga nun e ɗun waɗi ngan ta tokki habaru annan ko gondana a e leydi a annan e leydi gondana a annan jama'are fere-fere, nukkuje fere-fere ko wundona ko fini tan. Ko fini e nyalli e tawayi ko hiri fu <noise>